So ngoonga mi anndana ɗun. So wanaa so nii gollooɓe metteyoo ɓee keɓɗaa. Ɓen mbaawi sifanaadema, haalandema. <hesitation> sabi ɗun woni golle muuɗun en, kañun ana anndani ɗun sanne. Nde mbaawi sifanaade ma duu faa hiɓɓa. So wanaa ɗun, bon, min e wiide mi sifoto ɗun jooni <hesitation> ana tiiɗi.